Oiraarei ii'oo ii tabirio, aga oiraarei ato'atoea oo'ore uu bo papato'e bo raata'oo, uu a riiriirebaa roo'ore oitaa uei. Iraupita pita uka bai huku'oepa ii'oo ii raatao, a rekorekopita hukuhe airaarei piro iraupiri. Ha uei pita bo papato'e riiriihua uu, eipaareha bo opoi'oo oo'ore tahiroriaba a hisuo'uuha ruiia. Bo tuutuusi'e uka bo raata'obi ii'oo ha a hisuo'uuha ruiepa hioko'i rohearei aba'oeaa oo'ore korau basi bo opoi'oo. Ori ii'aa oo'ore pita huku'aha pirio aira'obi oitaa iraupita piro oru oiraarei hukuhe roga'a oru oo tahiroriaba oru oo, o teera'a'uopa. Bo porokoro kai bo pasika'o haia oo'ore bo birabira roga'a aarei huku'aha. Ha oo'ore ii raatao a booriha ruiepa papo'uu a bioga kitaupa oo'ore bo papato'e hisu'o hisu'o kepai hioko'i ii'oo. Hioko'i oiraarei ii'oo o tabiriareihua, a o riiriibohara sa bo papato'eraba hukuroe roo'ore oitaa'ita, hituku'ita, kupa'iripa haia opii'a roira roo'ore bo okuu. Eipaareha bo opoi'oo oo'ore tahiroriabaa a bai hukuihara oiraarei oo'ore bo pipi'e haia bo ute'ute 'oo o siba pitee eipa'oo abaiia oiraarei oo'ore a pipi'e- hareeroo. Hioko'i bioga abeea oiraarei bo tuutuusi'e a bisioea pita a itokopapiteea. Eipaareha a uka riiriia oo'ore sa subuu'itai hioko'i hukue kai paahuu'itai ta uka oirareea oo'ore bo pipi'e kai ta uka oirareea oo'ore bo ute'utee haia ii'aa oo'ore bo raatarori. Bo birabira riiriireba oitaa'ita, sa roheoarei abaroe roga'a oo'ore bo tuutuusi'e, kai ahe'a raataro a baiia. Bo hiruatou kitabuu ori ii'aa oo'ore bo atoro ua'oeaa, ori ii'aa bo hiruato bo atoi, ha ori iipii haia hiruato- haa piri boorii piro bioga kita- haaboroo boo'ore oiraarei oo'ore roga- haraatoro. Hioko'i bo ruuruutoo'e a bega tarikobohara baire areha itokopa'oea oo'ore bo ou'oo oo'ore bo tuutuusi'e oirare pitee bo opoi'oo a bisioea pita oru oira hioko'i ii'aa bo ohopa'obi o ouu pitee oo'ore bo biabira. Bisio o riiriiia bo birabira sa bo ruuruuto'eraba huku'ue. Bisio uka oiraba uiia oo'ore bo ruuruuto'e, a uka bai kasibaa sa o birabirai hurariboo. Eipare bo opoi'oo roga'a abisioea ii'oo bo ruuruuto'e bisio pita bo opoi'oo oo'ore bo ohopa baire roga'a iibaa. Ei birabira'oo hura pitee'uiaa sa oiraba huku'ue bo papato'e. Sa oiraba huku'ue oo'ore bo ruuruuto'e. Bo atoi a tabariia oo'ore bo tabiri, heetaapita oru taupa'uihara oiraarei bo kepai'ara, sa oiraba huku'ue haia oo'ore bo ruuruuto'e. Eipere, bo tabariri aarei abahua ii tabirioarei, ha a uka bo paahuu riiriiba a o riiriibaa ii'oo bo ruuruuto'e. Hioko'i opii'a roga'a roira oitaa. Bo okuu ta hokobaa ta opa'opaea. Ta roheoarei roga'a areehara oo'ore ii ohopari oirare pitee roga'a eipare uare pu'aebaa oo'ore korau basi. Pita'oeea ii korauoo, a o riiriibaa bo ruuruuto'e o hokopi'e pitee bo opoi'oo bo birabiraro oo'ore a riiriihua bo rukutui haia a riiriirebaa roo'ore ta rubarauhua. Ori iisio pita'oeaa oo'ore bo ropee'ooarei. Eipare ta uka hukuihara subuu'itai, bo ruuruuto'e roga'a ta hukuihara. Pita aba'oeaa oo'ore bo korau biogaraba iisioi. Hioko'i bega opaea bega roheoarei roga'a abeehara ii ohopao. Opabeea are uka roheoarei ababeea, beru subu'ubohara. Eipare bo ahe'a bo tahiro ha bega pitueu ha kee paahupitabeeri oru bibira'o'ohe oo'ore bo hukubuu kai sa uka otahiirebee o hura pitee. Eipaareha bo opo'oo oo'ore aruihara bo pipi'earei, eipare a bo ruuruuto'e riiriibaa ii tabirio. Ha a aripuia sa roheoarei abahue ii'oo ii raatao riopa pita aba'oeaa oo'ore korau basi biogaraba. Areha o riiriia oo'ore bisio, opii'a biogaa bioga roheoarei roga'a areehara ii'oo, areha itokopa'oeaa oo'ore bisio bo ruuruuto'e bo ou'oo hori husi oiraarei oo'ore bo kepai.